المعتقد المهم بالنسبة لي هو قيمة الاحترام الاحترام بين الناس يفتح ابواب كثيرة للتفاهم والمحبة اتمنى اعلم الناس انه مهما اختلفت الاراء الاحترام هو الاساس اللي يبني العلاقات العالم يحتاج المزيد من الاحترام لتجليل النزاعات